Ewa <hesitation> ohatra hoe kabaka mampitombo energie be zio aminay aty, kabaka miaro voanio zany, ohatran ohatra akoho naharo voanio, mampitombo mampatanjaka be zany aminay aty, bokeo koa zay tia mikaly misotro ronono reny ai, ronono reny sady lazaindreo aliments complet zany ony, karakarah zany.